जन मैं उत्तराखंड मां रौंदू त क्वो म्येरु भेर वलु दोस्त अगर मेते अगला हफ्ता मिलणों ते ऊणूं। त मैं तेते ब्वोललु कि भई सबसे पलि त गरम कपड़ा पैक करि द्ये। किलेकि यख ठंड भोत ज्यादा चि। जितना ज्यादा गरम कपड़ा व्हे सकदन, सि बैग मां पैक करि ते जरूर ल्ये द्यावा। येका अलावा साथ मां कुछ खाणों कु सामान जरूर रौख द्यवा, किलेकि पहाड़ मां आजकल क्या व्हंद बटा टूटदन छिन। रोड ब्लॉक व्हे जंदिन। त ते वजह से मैं यो भी ब्वोलोलु साथ मां कुछ खाण प्योंणे व्यवस्था भि रौखि ते रौखा।